दांतूं ते त साफ कनौ ते हमरा पहाड़ मां सबसे अच्छि चीज चि दातुन। जेते हम आड़ूू लकड़ि त्वोणदन अर तेसे हम दांत साफ करदन। तेसे दांत भोत अच्छा से साफ ह्वे जंदन। तेका अलावा, अगर आपमूं दातुन नी चि, त आपते ज्वो आजकल जो हम यूज करदन पेस्ट, दांतूं ते साफ कनौ ते। सुबेर उठणा बाद अर रात मां स्योंण से पलि, द्वी टाइम हमते दांत साफ कन चेंदन अच्छा से। टूथ पेस्ट अर ब्रश से अच्छा से साफ कन चेंद। अर तेका बाद आप द्योखला आप दांतूं कि देखभाल अच्छा से कना छिन।